Tingeere, angalaaje, follere be hako tingeere on be watata to be defan kusel sai be wata kusel mai ha nder fayande bawo be lalli dum be ndiyam, be hubba hite be va'ina fayande be wati kusel mai, daga totton be wata kuje urnugo heba dolla be mai. to dolli kusel mai diggan sai jippina fewta, daga totton sai wata ha nder nyebbam sa'a kusel mai.